Enyize ɓe, zangoti ɗye he ɓe mari. Yi he ɓe bmya-bmya nɗye he ga latu, he ye ga latu kuma har a ga pke he ye a pmi aɓe he mwabere nɗye he ga dna e eɓe mari snusnu’o eɓe mari dna e nyize nɗye he snu nyi, ga zhi he kayna nyize nyi, ga zhi he hari he ɓwa he bma aza snuge. Aza kuma ga zhi ɓa-ɓa pmi eɓe na e he. He ga snu he ɓe mari nyize ɓe, a ga gna za lo aɗye wo wye dna e ebe kasa snu m. domi he ga snu ɓe mari, he gaɗye za ga zhi he ba ɓa-ɓa ɓwa aɓe e he ɓa snu ɓe ge. Dumi he ga snu ɓe mari, he gadye ezhi ga latu, heɗye ynango ɓwari ga latu, nyize khri khri ga la tu har g iyi yi alo gna ɗye ezhi ga lla tu, heɗye ynango ɓwari ga la tu, nyize khir khir ga la tu har g iyi-yi a lo gna ɗye a gnu dom. Ama he ga dna e rayiwa labmya, he ga ɗye ɗye he ɓe dna e rayiwa mari’o mmyi heɗye be gbmaini wye, he ga snu kukari he lo. He che azagnudo, nɗye a gasnu gi ɓe ina a ɓwa wo kawna ke eɓe bmya ge gi yi he ga snu ɓe mari, heɗye ynango habi ko ha nyigo, ko ha dengi, ko ha zamango’a nɗye ɓa ma yna wo la bat u lo ko kwa abi lo zhi e nyize ɓe yna, he ga ɗye ɓa tu he kni mari mari mari soɓoda ebi nɗye ɓa ma yna wo la ɓa tu lo ko kwa abi nɗye ɓa ma ɓa enyize ɓe yna, ɓe yna, ɓa-ɓa tnuɓwa wo. Ba snu eɓe nɗye kamata zangoti he snu ke he pkeda la tu, ke he zhi la tuu hari gi nyize ɗye gabaɗaya nyi. He ga snu he ɓe mari, le ga ɗye he ga ɓwa kayna nyize nyize myi, he ga dye a zangoti gbo gbo gbo gbo go ga zhi. Azado ga zhi de tunni mari he ba, aba bwa be mari he ba, azado ga shi de tunani ba gna wonyi lo wo lagna ɗye, ɓe kaza myiri la wo gna pkesnu la nu. He ga dye abe mwabere nɗye a faru dna e he rayiwa mari nyi. He ga snu rayiwa mari, aɓe kate hna a gadye he wye dna m. Ko wyigbo zogo, a ga ɗye he wwye dna m. ko zabegna zogo, a ga ɗye he wye dna m. ko he lo he pa yna bibi eza tugo, a gaɗye he wye dna m. rayiwa mar iyi hhe ka be mari zhi zhi ge, he zha ɓe mari zhi ethni ge, ke yi kni g iyi ɓwa myize kayna nɗye tswashe gna ɗye yi snu ampani de yi kalayi, yi snu ampani de yi esa, dumi ya gbari da lo yi gna ɗye esa wo kazam. He ga lo yi gbatu, ko bingola, he snu ɓe he kalayi, he snu ɓe maari nɗye he ga ɓwa he ɗyi he ke gi he gi he azamango. Hari e ɓa kai ga ɗye he ga snu zama, he la nyigo he ya shishe ge e he bwario hari nɗye he ga dna rayiwa mari’o he ga ɗye ɓe nɗye ga faru yna, aɓe nɗye ga vi he he nyize ɓe yna ga yi ɓe mari mari mari mari.